<hesitation> Raha aminay aty manokana zany alongany an, sisy kangourou zany, fa <hesitation> aminjareo andafy akany misy ananjy an, de fahitako ananjy manokana aminà resaka document an de hoe izy misy poche manokana amin’ny kibony an, izy karaha bitro misaotisaoty iny, de poche iny no itondrasany an’ny zanaka ananjy an, de izy an matanjaka koa.